لا طبعاً، أتمنى يكون لي عشرين شقيق، ان تكون الطفل الوحيد هذا شي ممل, و <hesitation> شي يعني، ما- مو موكويس يعني <hesitation> وربنا يرزق كل محتاج، بس ان يكون لك <hesitation> عشرين شقيق أفظل بكثير يعني، وعزوة يعني وناس وراك وكذا، وشي يفيدك بعدين إذا كبرت.